सबजी काजे समान आकारमा काटेल ने तेर पर मिठु तेल ने नमोग ने काली मिरी ने थुड़ु काली काई दूसरू मसालो नाखे ने तेर पर चरक चीप काड देनू ने फिर पहला काजे पहले ग्रिल करनी मशीन आओ तेर पर बार चरक लगाड देनू ने जट जट देन पल्टी पल्टी ने सेकी लेनू तेर माती है ये कुर्कुरी होई जाए ने सबती पहले सभी सबजी न चुनाव कर लेनू तसकी भुट्टा ने सिमला मिरी ने मसुरूम ने कांदा ने सभी है सबजी वार ग्रिलिंग ग्रिलिंग कर लेनू तसकी भुट्टा ने।